<hesitation> Raha ohatra hoe agnatin'ny fito a- agnatin'ny herinandro zany a, misy fito andro ohatra hoe manomboka latsinainy juska alahady de voalohany amin'io a lasinainy de faharoy a talata de fahatelo a alarobià de fahaefatra alakamisy de fahadimy zoma de fahaenina sabosy de faranana hoe lay fahafito zany a lahady.